<hesitation> tindaku ñu ñxu dakidawaxa xa ti ñu ñu wexe xa ti ñuñi tinu, xa ti ñu ñu ñxu xeniu tindaheni ñxu ndahide ñixo kida waxaxa ñu ñinxu ko nadi kaiya tindaku ñu xa tiwinxa tindaku plástico iyo ñuina te tindaku ñu ñu xa uxa kindi ña ñu kanu xa kida wa'axa. <hesitation>